Pañandepo irundi anís canela, clavo de olor mokoipa pimienta oregano, ajinomoto, vainilla, pimenton, salsa soya vinagre, caldo, urupegua jare soopegua